I delfini thonë se janë intelligenti, thuhet se janë animalli më intelligenti dopu të shterit, oce se flasjën, komunikarjën, kan vjershin sa të komunikarjën tra di ata thuhet, però u pran çë di u ngë se ndutu njoh i delfini.